ज्यादा से जानवर जो हौंडा की वो एक दूसरे से देख के घूं घूं करदन की जरा दुश्मनी दिखांदा सुरु सुरु माँ अगर यो थे बहुत दिन तक एक साथ रखा न तह यो दूसरे आदत थे अपूर्ण लगन और मजझंड लग्ग जान एक दूसरे ते और हेल्प करी लगन जान |